Pues antes tambien cap ca nama cuando pʉn hʉy witʉm maluajpa hʉy witʉn cʉtʉyʉjpa pues cap tiene que hʉy mechjayʉ ca ney jatʉŋ capu hay jʉspʉti porque cap pi unepʉg cap ʉchis ʉn ispʉcʉ ca hay jʉspʉti porque pues cap culquiera pʉn u nuu cualquiera que animal pues cap hʉy wʉjʉ tzʉcpa capʉ cay pʉjwʉpʉ pues aveces pʉn hʉy winpag pʉjpa aveces pʉn hʉy wintʉm lastimachʉcpa porque pues pʉn pero antes cap witʉm tʉye cap yamʉ hʉy remediu pues antes ca witʉm tʉya cap hʉy curachʉcsucpa y pʉmsucpa ca e nama ca gentetʉgay cay yajcuajpapʉis hʉy pʉmpa pero yamʉg este yamʉg yamʉg animal mas bien yamʉ yamʉg este pues cap ca nama yamʉ hʉy remediu pues yamʉ medicina para capʉ cʉtʉya pero yeg tey yeg wat witʉm tʉya anʉjaam yag wat wat nama este nama teji este pues muchos males que yeg Que ca clinica minʉ u ca clinica atendechʉcpa ca gente tʉgay pues yeg yamam yaam tʉya mero pues minpa ca tʉya tʉgay pero ya diferente piues cap hʉy hʉy curachʉcsucʉ ca hʉy yagwintugsucʉ ca ca nama ca jawe puchi todo ca tʉya ca mal cap hʉy hʉy curachʉcsucʉ pe yec yʉpʉ tiempu yamam tʉlla yamam yamam este pues yamam jupʉji tʉya yamam tʉdo cap ca tʉyatʉg cap pʉyʉ <hesitation> hʉy yagwintucsucʉ pues pues pueda ser que cap papʉ tiempu cap este llamʉ doctor llamʉ yacti pues pero como quiera que sea pʉn tzʉcʉ pero pues hora shi que pʉn nati verda como quiera que sea pʉn jama cʉtucpa yeg pʉn jejpa pʉn jama pʉn wʉtipʉnajwʉ pues pero yamam shi tec tʉlla pero ya diferente pues ʉcpa nʉcsawʉyʉ ca doctor aŋjʉ ya teg curandero te doctor teg todo pues yeg este mit wa cajmusʉ u mit wa jʉnʉji caa pues si minpa ca tʉlla alomejor miy pagpʉhʉypa Pero cap shi por lo regular mit hʉy napa ajpa wa wa como quiera pʉn caa